الرياضات الي تتطلب قوة بدنية كبيرة اهي الي تعتمد يعني على تمرينات قوية نفس مثلا رفع الاثقال يعني شيل الاوزان وكمال الاجسام اما الي ما تحتاي يعني قوة بدنية كبيرة اهي الرياضات الاخف نفس الركض والسباحة